اول حاجة ان هو يهتم بالأكل الصحي و انه هو ياكل اكل فيه ڤيتامينات و عناصر غذائية تقوي جسمه و يلعب رياضة <hesitation> يبدأ انه هو يهتم بالنوم و يلعب أنواع رياضة مختلفة زي ان هو يمشي و يروح الچيم و يبني كتلة عضلية تساعده انه هو يبقى أقوى